هحب يبقي عندي زر ايقاف الزمن-لان ساعات كتير بتعرض لمواقف-وتحط في مواقف ببقي محتاجه فيها اني اقعد افكر فيها مع نفسي-شويه-قبل-مااتكلم قبل ما ادي ردت فعل-عشان مغلطتش معملش حاجه غلط